دې ویښتو د وچولو وسیله څې هیرډرایر هم ورته وایو په انګلیسي کې ده هغه وسیله ده څې د برق په واسطه کار کیي او د ویښتو د وچولو دپاره، ا، ترېنه کار اخیستل کیګي. معمولاً دا وسیله د ګرمې هوا په پف کولو سره ویښته وروسته د حمام کولو نه وچوي.